الدولة باش تنهض <noise> بروحها باش تنجم تكون روحها باش تنجم تعمل مشاريع وباش تنجم يلزمها تتلها بنمو الإقتصادي تع حلول يلزمها تكبر إقتصاديا يلزملها تعمل فلوس باش تنجم تعمل مشاريع تنظف بهم البيئة وباش تنجم مشاريع تقدم بهم العباد، <noise> يعني الأولوية <hesitation> بالنسبة ليا النمو الاقتصادي بصراحة خير <noise> يبدا بالنمو الاقتصادي تكبر الدنيا وتكبر الدولة. <hesitation>